Men do'stimga ob havoga qarab kiyimlarini olishni maslahat bergan bo'lardim. Sababi keyingi hafta ob havo qanday bo'lishligi haqida aniq ma'lumot yo'q <hesitation> lekin taxminiy ob havo ma'lumotlariga asoslanadigan bo'lsak keyingi hafta havo issiq bo'lsa unga <hesitation> yengilroq kiyimlarni olishni maslahat bergan bo'lardim. Agar keyingi hafta salqin bo'ladigan bo'lsa unga issiqroq kiyimlarni o'zi bilan olib kelishni maslahat bergan bo'lar edim.